Ma'a ëjt's da'a dun i'ityën da'a dun jukyatyën jue a'ax ya myas ayëpyë ko'o a'ax yom kunëbëy, yom kukat'sëy yëch a'ax ya'a mas i'ixë neyb a'ax dun ya'a iëyëk jukiatyë.